Maro lefaka ngiahy ôlo miara-mipetraka aminà reo, kôa mbô hainao edy raha nikoranin-jare taminahy te? Anà zainy tegna anisan'le olo le tià raha regny igny satria isaka anà minainana zany toujours tsary tsy misy teny français hely fao zany agnatin'ny agnatin'ny raha volaninà zany ianà zany te ho vazaha tapany. Ha, tamin-jareo nikorana zany taminahy kony za tena tafimoehy e, hitako hely aby nahitako anà nitantarako zany.